Amiko manokany gny <hesitation> f- fampiasa machine à laver de raha igny ma karaha ohatran'ny hoe- ohatran'ny hoe aroaromoara kely zay de mety sokafy, sokafa igny de atao ao gny siky maloto, de misy karaha lavalavaky raha kely zay koa hasia gny vovon-tsavony, de lafa ao am'izay siky regny alà rano, asia rano agnatiny ao de misy de hilia de misy bouton zay am'izay kitihy, atsofoko prizy de kitiha bouton-n'igny de ao am'izay manasa agnainy... ao, de misy karazany hoe reglageny izay hoe firy minuty de arakarakin'igny am'izay ipende azy de lafa tampitsy igny minuty nikitihan-tegna tamin'ny voalohany igny mihegny ho azy i de madio am'izay gny lamba abakeo.